افغانستان، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان. چین، روس، امریکا، کاناډا، انګلستان، جرمني. فرانسه، ایټالیا، برازیل، مکسیکو، سعودي عربستان. ترکیه، مصر، سوریه، جاپان، کوریا، اسټرالیا. هېوادونه ډېر دي، هر یو خاص کلتور او ژبه لري.